इंडोनेशिया की संस्कृति दुनिया की सबसे अलग संस्कृति मुझ औसो। यो हजारों देरपो मुझ मिलकर रा बाज देश। अस्की विभिन्न संस्कृति मुझ धर्म भाषा और परंपरा ओसो। इंडोनेशिया की संस्कृति मुझे भारत देश और चीन का प्रभाव देखंक बेटो।